Fomba famokara gitara io feo, eh laha gitara lahibe rey aloha, gitara be rey haiko i, azy ravoravohy avao ty fititiha azy rey satria misy loaky anaty ao le mamoaky feo amizay lafa titihy. Fa gitara sasany reo ohatsy heo gitara soliste miaraky amy raha rey, tsy haiko ty fomba famoaha rey feo.